Jue ëch dun nënëm yë este aáx dun nyënëmbyë mole tykyëxpë yaj tunyë porque kap yë t'suchyë may myënëkxyë tse'ey a'ax dun nyë yajkëbyë jadunt's a'ax nyë yaj kuwa'atyë y kap yë je'ejt'soy may jyach manëkxë padyë a'ax dun yaj tunyë jëda.